डिसेम्बर महिना सर्दीकि महिना हए, जहाँ ठन्डो मौसम और हिउँकि सम्भावना जाधा होत हए । जा महिना वर्षकि लास्टमे आत हए और आदमि पुराने वर्षके घटनान्के सम्झत हएँ । जा महिनामे आदमि नया वर्षकि स्वागतकि तयारीमे लागत हएँ । क्रिसमस जैसो विश्वव्यापी पर्व फिर जहे डिसेम्बरमे मनात हएँ, जहाँ सबए परिवार और साथीसंगी एक ठाउमे हुइके उत्सव मनात हएँ, मिठो–मिठो खात हएँ और खुशिकि वातावरण बनात हएँ । डिसेम्बरकि लम्बी रात और छोटे दिन शान्ति और सान्त्वनाकि अनुभव देत हएँ और जा महिना जाधातर स्थानमे सालभरकि थकान और तनावके अन्त्य करनकि रुपमे लओ जात हए ।